Fusaféhum fo nak oli jiŋa mé jisafé lékool. Éni jijoow lékool amusé hahu hoon éloob siloson san jisafé mé, aw béloow oli jiŋa fasaféhum fafu jisafé imbi jitiiŋ sindo jikaraaŋ imbi jakaraaŋ jifaak gajoom imbi abuñul nasonkéén oli wan jikan mé fugéén jolobool waaf umaan jisaféhé waaf umaan jisaféhé.